Ntha tjsa ni chujni xranxi nchee uchuka uchuka na xra chruni nga na ke nee ko yaa nenu yaa tsje ba ditjaa ba jee ko ntha ncha kuji ko the xema jma yaa dayaa kuchuka kunixi thisin thuyee ba u ya xra tsjexina naa tsinguni ke nchee kuxithena neba kain ka yua ko yaa na neeba nchise ka xiuntha thaxin jeena tachri u tjaba nthachisen tachri teyagua ba ke sine ba theyaba jee thi yua ya thi dinkuni theba náa juayaba thi xithena ncha jeeba thi ji nthanchise na sine ba kee thi ka yua jée júu ntha nchistje ncha ngee nchithe na ju kuchuka theyaba kee thi ditjeba ya thi neeba kuxin thena sao ntha thi seena tjanga na kuyaa neeba.